Për andé ën Sudafrica ch'al e ezatament da l'autra part dël mund rispèt a nui auti pierìu ezatament ël cuntrari di vestiti che sun ën camin a büté ades, se si a fa freit la al e caud, cuindi büterìu d'braiëtte curte, maiëtte, ënvece se si a fa caud, la al e invern e cuindi büterìu magari 'na giaca ëndrinta